پہاڑی ژھاوٕ چِھ واریاہ موافقتک وجہ سۭتۍ کھڑی علاقن منٛز نیویگیٹ کرنس قٲبل آسان، یتھ منٛز شٲمل: ہووز، مسل، توازن، چستی تہٕ جمپر۔